تصور کٔرِو، اگر پیٚیہِ پیدل ایشیا پار کرُن۔ بہٕ بناوٕ اکھ منصوٗبہٕ تہٕ کَرٕ پنُن پان تیار۔ تہٕ بہٕ نِنہٕ مُختٔلِف ہتھیار، یِم سفرَس دوران مےٚ مدد کرِ۔